لو رجعت <hesitation> خمسين سنا في الماضي <hesitation> نحب نشوف كيفاش نعيش تجربة أجيال أقدم، إنشوف كيفاش كانت الحياة بسيطه و بدون تكنولوجيا، نشارك الناس نسمع موسيقتهم و نتعلم كيفاش كانو يتصرفو و يعيشو حياتهم بصفه طبيعيه لا تداولو الإنترنات ولا حتى التليفونات الذكيه والأجهزه <hesitation> الكهربائيه.